Ŋlǝlǝ fanyɩ kɨ nyii ŋ ŋ kpii vɔɖǝ koturu nɨŋ nyɩŋ aria nyo nuŋ lǝ duturǝ mɨŋ yaa tɛŋ wǝǝ mɨŋ pɨ l nya pɨ lǝ mɨ lǝ̈ wǝǝ e ri rɨ nyi wɨ lo do a nyɩŋ aria kpɛŋ ke eci e pe ri mɨŋ a la tɛŋ ekini lǝ e lée tii vɔɖǝ kɨ le epe ri we wɨ wɨ lóo kuŋ opoturu lä vɔɖǝ la cɛkɛlɛ ǝ ŋ ci wǝ e le yee rɨ lä vɔɖǝ duturǝ a laa sʊʊ naawʊrǝ kpɛŋ ke ci e ri wɨ lo ku wǝ́ enyipǝ pɨ la pa ya pɨ lée yeye oturɔɔrɔɛ pɨŋ nya okoparɔɔrɔɔɛ pɨŋ nya okopa pʊŋpwapǝ <hesitation> okoparɔɔrɔɔpǝ. sɩkaŋwɛɛ lo okopapǝ kɨ pǝ nya fɛɛ pɨ za deve pɨ lǝǝ pɨ pɨ nyɩŋ aria ye lɨŋ pɨ ŋ nyɩŋ aria rɨ ǝrɨkǝ we, gbɛŋrǝ ɖi na nɛŋwǝ <hesitation> kɨtuturukǝ wǝǝ gbɛŋrǝ wɨ ri na nɛŋwǝ paa nyiye náa nyɩŋ riayǝ wǝǝ wɨ ri rɨ ri rɨ nyiye ŋ lǝǝmɨ ǝfɨcamɨkǝ bqŋbq vǝ la nya na wɛɛ we enyipǝ pɨŋ mɨ fɨ ŋ mɨ fɨ wɨ pɨŋ ca mɨ ŋ fɨ la wɛ pɨŋ ca mɨ ŋwɨ duturǝ la sʊʊ naawʊrǝ pɨ la nyɩŋ kǝ́ ne yee acʊmaa baŋba no no wuru na wɛ lee yee mɨ na wɛ mʊlʊʊ no wuru na wɛɛ fanyɩŋ ne yee kɨnɨnɛkǝ baŋba ŋwɨ kaamɨ nyiye ŋ ri rɨ nyikpatɩyǝ o lo koru ǝfɨ la wɛ a ca mɨ la nyɩŋ aria la sʊʊ naawʊrǝ kpɛŋ wǝ́ ne cia pa nya ne ririwǝ paa mɨŋ ǝ nɨŋ pɨ a nyɩŋ naawʊʊrǝ ǝ pɨ a sʊʊ naawʊrǝ kpɛŋ kɨ eci eri we gbɛŋrǝ mɨ. oyupurɔɔrɔɛ ko yǝ pǝ yɨŋ pǝ lǝ duturǝ a lǝǝ pɨ a nya sɩkayǝ sɩkaye nee ri sɩkaa mɨŋ nǝh fɨ ŋ́ tɛn wǝǝ sɩkaa mɨ ŋkǝ yaa tɛŋ o nuŋ okopi la sɩkaa sɩkaŋwɛ mɨ ǝyǝ wɨ ri rɨ vɔrʊrɔɔrǝ rɛ lǝǝwe duturǝ ǝ lǝǝ pɨ la a nyɩŋ aria ǝ lǝǝ pɩ la sʊ naawʊʊrǝ kpɛŋ kɨ le eci e ri wɨ loo poŋ lo pwe kɨtɨŋkǝ pɨya pɨ le yee yiotuisa mɨŋkɨsa we wɨ lo do le tii pɨ ya wɛɛlɩ le tii pɨ kɨ pɨ cɛkɛlɛ rǝ wɨ pɨŋ yee acʊma kɨ pɨ ŋ ci eri bɨɓ yirɩ rɨ epɨ we ya pɨ lée yee acʊma la akparɨtɨnɨyǝ kɨ pɨ pee siimɨ rɨ sɩkaa la gaarǝ sɩkaa la gaarǝ wɨ loo poŋ náa mɨŋ tii nɨ kɨkpa.